Maro avao aloha fañatanjahan-teña teña arahiko mañenty boksa aloha, mañenty laboly, mañenty baskety, mañenty korsy lomay, mañenty korsa bisikileta. Fa ny teña tiako zañy mañenty laboly miaraky baskety.